Fomba mahomby ampihenana ny siramamy amin'ny sakafoko ah <hesitation> ny ataoko aloha izany de miezaka tsy mihinana siramamy ah izany hoe raha misy sakafo karakaraiko tokony mila siramamy ah soloiko tantely de ny sakafo rehetra izay efa mamy ah de tsy ampiako siramamy intsony ohatra hoe ny voankazo, raha manao jus ao izan'ny de tonga de voankazo ah de miksena miaraka amin'ny rano de vita.